أنا طبيعتي نحب نوصل جبل الميعاد، طبيعي <hesitation> نحب نكون -نكون بكرة عن موعدي، أما لو حصل ظروف مرات تحصل ظروف بتخليني نتأخر شوية، لكن ديما نحاول نحترم المواعيد، وديما نضبط في المواعيدي، سواء- سواء عمل أو صداقة أو مقابلة شخصية ،أو اي شي نحاول <hesitation> نلتزم بالمواعيد، ونحترمها ونجي جبل الوقت ،أو على الوقت تماما منحبش نأخر شوي.